Es krim yang ta tao susu ndia mungkin ka'da tao ini jus buah, terus yang pertama ndia tao oe hangat terus ini tao tuabatuk ma tao bek bai tepung maizena terus tao speku neu tao oe seluk terus tao masik besak ka sasedok dadi esa ho ana dadi.